Нақши низоъ дар рушд хеле муҳим аст, зеро он сабаби тағйир, фикрронӣ ва пешравӣ мегардад. инсонро водор мекунад, ки роҳи ҳалли масъалаҳоро ҷустуҷӯ кунад, таҷриба гирад ва ҷаҳонбинии худро васеъ намояд. Дар ҷомеа низоъ метавонад боиси ислоҳот, адолат ва беҳтар шудани шароит гардад.